घोड़ो अर गधो मा कुछ भिन्नताएं जु ची उ ये प्रकार से ची कि घोडा जू छिन उ बड़ा तेज़ अर अधिक ऊर्जावान वोन्दा जबकि गधा जु छिन उ छोटा मजबूत पर धैर्यशील वोन्दा।